جاپٲنۍ کھٮ۪ن چھُ رنٛنُک اکھ منفرد تہٕ متنوع انداز یُس تازٕ، موسمی اجزاء، نازک ذائق، تہٕ خوبصورت پیشکشَس پٮ۪ٹھ زور دِنہٕ خٲطرٕ زاننہٕ چھُ یِوان۔